الكوريك او الجاروف أداة بسيطة لكنها مفيدة جدًا في شغل البنيان والزراعه. بيستعملو في نقل التراب، الرملة أو أي مواد خفيفة فيهو مقبض طويل بساعد في توزيع القوة و قدام عندو راس عريض بياخد كمية كبيرة في المرة. الطريقة في استعمالو هي انو نضغط بيه في الأرض محل الرملة وبعدين نرفعها وننقلها. والقوة المطلوبة بتجي من عضلات اليد والضهر.